أهلين-أهلين مبروك ألف-ألف-ألف مبروك الله يبارك لكم ويجمعكم ويجمع ما بينكم على الخير يا رب العالمين تستاهلوا كل خير يا رب وأن شا الله كل أيامكم تكون مليانة سعادة وحب وفرح.